يعني نعتجد انه اكبر مشكلة بتواجه العالم كله وبكل طوايفه وبكل افكاره هي مشكلة التلوث لانه التلوث اذا زاد عن هيكي حد فبعتجد انه رح يكون له تأثير تدميري بشع على على البيئة وعلى الاشخاص و ذوبان الجليد عند القطبين فراح نواجه كوارث مستقبلية لا حصر لها.